Kodi ka'aniina chun tedi tedi ka prepararnaxi tedi daava'ana ñu'u ndi'i nuu in kidi te daake'ena ndiute tedi nyuaá nyuuá chi'io kuñu chun te kajnaa ndi'i familiana.